هذا بشي خيروني ناكل حاجة برك من أنا لأخر عمري طبعاً نختار صلاطة مشوية ونبحث على الحم مشوي ونحب الحاجات المشوية على الكنون نتصور يعني من ما نفدش منهم هذوك ومشوفتوا صلاطة مشوية نتصور ما نفدش منهم لما حاله هو الإنسان بصفاعه ممتقلب يعني تجي فترة يحبزيهم بعدها يبطل منها أما حالياً صلاطة مشوية هي اللي تجي في مخي.